ଜନତୋଂ କି ଆମର ଜୋ ସଂଗା ଅଚ୍ଛୀ ତାର ଘରେ ଅଗର ଗ୍ଲାସ ତୁଟୀ ଜୀବ। ହଲେ ମୈଂନେ ଇଟା କହୀ ସକୂଁ ଅପନା ଦୋସ୍ଟ କୋ କି କି ତୂ <hesitation> ଟେଂଶନ ନହୀଂ ଲେ, କାଚ୍ଯା ଭାଁଗେ ଚୀସ ହୈଂ, କାଚ୍ଯା ମାର୍କେଟ ରୂହା ମୈଂ କାଚ୍ଯା ରାର ଗିଲାସ ଲେଗୀ ହୈଂ ବାବ। ଔର ଅଖୀ ଦବା କା କୁଛ ପତା ହୈ ନହୀଂ ଚିଲବା, ଵସ ଔର ଅଗର ପତା ଚଲୀ ଜାଓଗୀ ତା ସବକୋ ମୌର ତରହ ସେ ସରୀ କହୀ ଦବୂ, ମୌର ଦୂସରା ଗ୍ଲାସ ଆନୀ କେ ଦେଧେ ଭୀ, ଠୀକ ଅଚ୍ଛୀ, ହୈସେ ଆମନେ <hesitation> କହୀ ସକୂଁ ଜୂଁ।